<hesitation> jadi men kite ngingon sapi jak kecik tu nye tu ade juge kasih sayang e dengan kite tu, jadi kite ingon men ye la besok tu, ade juge nye tu langsung, tuan e tu langsung buka kandang nyoroh sapinyo pegi de tu, men la maghrib gek sapi tu balek dewek, jadi sap sapi tu ade juge kasih sayang e ke sapi tu, dan juge he tu ape die namenye mudah sapi tu ngenal dengan tuan ne soalnye sapi tu, berangkat tau jalan balek tau juge jalan sapi tu, jadi he tu tu la di lepas tuan e jadi tuan tu la, tuan nye tu la percaye dengan sapi tu, dan sapi tu juge haros nonjok juge kepercayaan dengan tuan e dah tu dem makenye sapi tu pacak dengan mudah ngenal tuan nye.